<noise> Gnootu gnoodane ignama noona ni mbootu: kumba, suuna, nduugu, faale, di faalesi, wuuna ignama nooné mbootu. Ifu siitati <noise> ka lhaasi ignootu ignii, gnééma ila gnii nini. Mbééla ifu siiti foo waama nlhaa siighine iwaa nééyine. Ka lhaasi gnootu ignima. Kumba ngnoodena, nsuughune, awaa siitati, nsuughune- nsuughune akan dan fu focksini. Afu nééyine kine fu réémigne, ka focksini. Mbootu la akan dan fuune ka siitati. Ghuna mbhiiké buudatone dan ifu baata mbootu ghuna ifu kaye kaaka kaaka lhaasi ignootu ignoodema gnééma ila nock nini. Kaaka lhaasi kumbééne ngnoodena, dii thiooghunema ka ringi rootu ignootu ignima danane. Ghune ngoole dan waa nfuune nsuughune dé, foo mbootu la afu fuune kaa bhuundutu, kaaka lhassi yééma a la gni ni dan. Nsuughune agnama nfuune foo mbootuma ghuna afu siitati kaaka lhaasi. Wora ndhéé a la foomane dan di buundutone. Yoomi ila nock fo ni. Wora ndéé, ignaama jick fo kanghane. Nkuuka dan, mbootu la afu ghandi. An séébigne diika, dii rumbu diika. Nangh na afu kaye mbootu, wora ndéé an fuudune. Nangh na afu naagh an séébigne diika fuu ghandi an séébigne diika nangh na aghandi. Maa nsuughune ka jiick nkuuka ghandi néé, nuuka njiickghi dé. Mbootu la afu saame ghandi an réémigne- an réémigne dan, ala nangh nangh, dii séébigne diika, dii rumu diika nangh na afu naagh ghandi mbootu. Nsuughune ngo jiické di yick fo tinja aghandi nini.